نحب القدرة على التحكم في الطقس، خاطر التحكم في الطقس يفتح لي فرص كبيرة، نقدر نغير الجو حسب الحاجة مثلا نخفف من درجات الحرارة في الصيف أو نحسن ظروف الزراعة في أماكن معينة زادة، القدرة على التحكم في الطقس ساعدني في تقليل الكوارث الطبيعية وتوفير بيئة أفضل للناس، القوة البدنية الخارقة زادة ممتازة، لكن التحكم في الطقس يعطيك تأثير أكبر على العالم من حولك.